चिटियाँ अपनी अवधि को निर्माण करन के लाने भोते से व्यवस्थित तरीके अपनाती हैं। जिन में से तो सबसे पहिले चिटियों का समूह एक रानी के एर्द गिर्द घुमत राहत हेगो। रानी चींटी एक भोताई मुख्य भूमिका निभात हैगी। वह अंडे देत हैगी जिससे भोते सारे नये चीटा पैदा होत हेंगे। एके अलावा जब अन्य चिटियाँ होती हैं बे सैनिक और श्रमिक और अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ को निभाती हेंगी। श्रमिक चिटियाँ खाने को सामान एकत्र करत हेंगी। और घोंसला को साफ सुथरा रखत हेंगी। जब कि सैनिक चिटियाँ घोंसले की रक्षा करत हेंगी। बे आपस में बातचीत करन के लाने फेरोमों को उपयोग करत हेंगी। जिसे की एक दूसरे से कार्यन को पता चलत राहत हेगो। और सब चिटियाँ मिल कर सामूहिक रूप से काम करत हेंगी। ई तरह से चिटियाँ अपने समाज को भोते ही संतुलित और व्यवस्थित तरीके से चलत हेंगी। और आपस में सब काम मिल जुल के करत हेंगी।